Qo'l yuvish texnikasi bu judayam oson. Misol uchun, oldin birozgina idishga suvni olib, oldin o'ng qo'limizga keyin chap qo'limizni xo'llab olib, keyin <hesitation> demak suyuq sovun bilan qo'limizni yana ko'pirtirib olib, o'sha ko'pikni yuvib tashlashimiz kerak bo'ladi galma-galdan va qo'limiz top-toza bo'ladi.